Amae yave mbae, mopeti programa, ani serie depende kirai ipöra yandeva, ïpörä yandeva mopeti serie, mbaere ñamaeyave <hesitation> mbaetï yande kangui ñamaeyeye vaera je, ● <hesitation> jokuako oime yave mbae ïpörägue, jare ïpörä yande yaesava yave, se ambo prefiere amae ye je, mbovi vece se sekïrëïa rupi, ani jukurai <hesitation> ïpörä seve yave, mbaeti aekaye ïru serie ye.